.أفضل، أكون بمفردي، العزلة تعطيني فرصة، أفكر في نفسي، وأحاول أكتشف طرق للبقاء مع عدوي بتكون الأجواء متوترة وصعبة، بيكون في مشاكل كثيرة، أما إذا كنت بروحي أقدر أركز على النجاه واحافظ